सम्पु मने सुलिध् बोलो ए अमि जि लिक्विदर् बेबोहर् करुन्, तके सम्पु बोलि कोइ। सुलिर् मज धुलि बलि, तेल् ब देन्द्र जम होइ थकिले, सुलि बेअ होइ जै। होइ परे, अरो खोरि थकि ब परे। सम्पु सुलिध् फ्रेश् अनुभव् दियर् लगते, कल्पतेउ पोरिस्कर् कोरि रखे। किसुमन् सम्पु अलब् किखु खोनरे थके, जिए सुलि मुल्लोबन् कोरि तुले। जेने के होइ कोल् बेअएर् सम्पु जुन्तु एसेसे अमर् सुलि खिनिक् सिल्कि कोरे, मने पत्ल कोरि दिए। हेइए अमि हप्तहत् दुइ पर तिनि दिन्, नै ब तिनि पर सरि दिन् बर् सम्पु कोरि ले, सुलि हेल्दि अरो सकसक् होइ थके। हेइ कने मजो हप्तहत् दु दिन्, नै ब तिनि दिन् सम्पु कोरो सुलिध् मोर्। हेइ कने मोर् सुलिध् मोर् पुर सिल्कि होइ थके।